Aleoko aloha mahandro antrano tozay mihina amy restaurant satria, ah haitsika fa amy restaurant any mitadia bénéfice, mitadia tombony le tompona restaurant ka tsy maintsy lafolafo mihoatsy gny vola lany tokony ho izy gny alany aminao. Ka raha antrano aty tegna tsy manao anizay fa mba afaky mitsitsy no sady afaky mi- miregler mandamy hoe ombia zaho mihina anizao, zao gny tokony ho haniko arakarakin'ny vola misy aminaha.